A quelle seie d'inverno de libeccio ò de sciöco in passaggiâ Nervi à anâ à vedde e onde, stando attenti à no bagnâse con l'ægua ch'a l'arriva scin a-i pê. Dapeu penso a-i quaddri di barchi in difficoltæ, che niatri, famiggia de mainæ, ean proibii in casa nòstra.